Ihó ná iná kuxhitó xhini hú ti nguilú té ihó nguilú yó ta xhiniutí, la iná tiño'o uxa, kaninanti yó kanilan lá iná xhin nguilo hú ihó <hesitation> hora ki kui xhin iná yuté xhin iin karruté, tu há dayunó tekuan tukantanti.